Ia, nisy andra koa zen̈y, misy zen̈y maromaro niaraka zen̈y; Irô zen̈y àby àby io, nandray ia, lavitry. Ke irô nandeha dia vity lavitry in̈y, nan̈ôva fiainan-drô zen̈y. Nahitavan-rô raha jiàby manalo izen̈y, fôntony irô fa zatra mitokony amin’ny fizily fo.